fle gjasht orw.

tw runj, tw runjw, tw jeshw njwzet vitra qw shkojmw mirw, luajmw, shwrbejm dhe flwm.

jam sindaksiuho edhe rrij nw shtwpi , vij vete vemi nga KAPI-u edhe hamw pini edhe kwndoni

vej nga deti edhe bwjm banjo edhe pastaj ... vemi nw shtwpi... flwmw, ham, edhe rrimw.

eorti, mw pwlqenw ikosti pempti martiu qw vemw edhe blidhen tir kozmi, edhe shoh, shoh tuti mikwtw edhe edhe djemt qw, edhe djemt

nani qw hamw, jan fasule, qw janw tw mira edhe frihemi tuti,

e kam nga papui qw ishtw vitra edhe kemi gjashtw www kushwrinj qw dinw qw kanw emrinw Panajoti

Gjith miqwtw, i sheh andama, vemi ndw KAPI, kwndojmw, luajmw kolicinw edhe pijmw edhe kafenw.

dimrin, mernwmw dru, Celmw zjarminw edhe rrijmw ndw zjarmw.

Kalenda qw i thonw papu edhe jajai.

mblidhemi ndw ndw jipedho edhe luajmw me me ballw

vemi ndw aghora, mblidhemi twr shokwtw, edhe λέγαμε τα νέα της ημέρας.

di, tri, katr, pes, gjasht, shtet, nwnd, dhjet, dhjet e njw, dhjet e di, dhjet e tri, dhjet e katwr, dhjet e pes, dhjet e gjasht, dhjet e shtat, dhjet e nwndw, www, njwzet.

Vejmw nga pleqtw edhe rrijmw, edhe rrijmw, edhe Celmw zjarmin edhe kwndojmw

atw kohwn nukw keshwm tw ham, pse ish katohjia, edhe ishnw jermanotw, edhe μας είχαν πάρει twrw grurwtw και δεν είχαμε, δεν είχαμε tw hamw.

Super marketw blojmw sakuletw meee meeee fru.. me dhjafora fruta

vejnw nga vgjenjtw edhe bwjnw recinw. κι ο πατέρας μου είχε γίνει

Ra kamba, ra kambana e Papandisw, Ra kambana e Papandisw, ngru vajzo tw vesh ndw klishw. Ra kamba, ra kambana di tri herw, Ra kambana di tri herw, ngru vajzo tw vesh Cemberw. Ija tw, ija tw tw puth njw herw, ija tw tw puth njw herw, nani qw kam pirw verw.

pwr tw blerw erghaliat tw bwj punw. i kam tuti ndw shtwpi edhe i shohw edhe efharistisem

jorteatw mw pwlqejnw shumw, po pse mblidhen kozmi edhe i shoh twrw miktw dhe ndw kishw ολες οι γιορτές...

qw shoh djeltw edhe niprtw qw ven mirw edhe jan mirw... μ' αρέσει...

shkojmw shumw pwr pwr palio... pse nuku keshwm tw hamw... ishnw jermanotw edhe kejnw mar twrw grurwtw, miull, edhe s'keshwm pwr tw hamw

vjenjwn, bwhen tw mirw punw ishtw qw vete larg nga llinjtw, nga vgjenjtw edhe shkojmw edhe merwmw twrw llinjtw

jeshwm, nuku shkojmw fare mirw, pse nuku keshwm tw hamw, ishn Jermanotw, edhe i mirnw tuti trofimat edhe neve s'keshwm tw hamw fare. Vejmw me njw me njw kacaroll pwr tw mw japwnw lighaqw grurw, lighaqw grur pwr tw hamw.

Shohmw gjitonwtw edhe i thom ... kalimera edhe i flasmw edhe them edhe arvanitika Cw ham, Cw pim...

po shoh djeltw, mw hapet kardhia edhe doj t'i shoh tw han, tw pin edhe kwndoni

skoljo vejmw edhe nukw keshwmw fare, keshwm njw pllakw edhe njw kondil pwr tw ghrapsmw edhe po nxihwshwn shuhej ghramata dhe nukw shohwmw ... pse ku dhjavasnjwm

pwr tw vete ndw malw, tw shoh vjenjtw, tw shohi vendw ... zojtw, qw kundojn. Μ' αρέσει να...

keshwm ujtw, kemi ..., keshwm lopw, keshwm pula, keshwmw nga tuti edhe shkojmw mirw.

pwr top, pwr top keshwmw paCavure, i keshmw lidhw edhe ishnw edhe luajmw balla

... edhe hamw edhe pimw edhe kwndojmw... μ' αρέσουν οι Απόκριες

jajai ishtw ... dhe nukw mboreswmw tw sinenoisemi.

Mw pwlqen pwr tw vej ndw malw tw shoh njwr zoqt qw kwndojnw, tw shoh dhentw, tw shoh vgjenjtw, tw shoh llinjtw, tw shoh twr αυτά.

...vemi kathe di tri here tw... tw moli.

punw qw vwlles ishte tw vej tw kwndonj nw man edhe tw ακούω qw pulat qw kakari... qw kakarisjwn.

... te papui edhe te jajai tw mw thejw dhjafora paramithja.

Nukw dii Cw imeriminia γεννήθηκα.

trwmbem qwntw pse mw kejnw ... ngrwnw kwmbwn.

ishnw jermanotw edhe vejm me njw kacaroll pwr tw mermw lighaqi grurw tw zier pwr tw hamw edhe nuk marmw, nukw na apin, na gjujnw edhe na mas rihnun edhe shqep, shqepin.

vejmw ndw mal qw ish tata edhe mblidhw vjenj me recinw

mwma edhe tati, tata na mbledhwn ndw mal edhe bwjmw dhiafora punw.

ishtw qefi pwr tw hash, po nukw mbores tw hashw, jan tuti, z'jan tw mira.

Dimwrin qw rrim ndw xaq ... dhe ljujmw edhe kemi ... nuk m' ares shum, se bwn vapw

...Fitepswmw. wwww lule, qepw, hudhra, spanaq, nga tuti tw, marule, pwr tw ham.

e dua shumw pse mw bwn fai e hamw.

eja vit i ri, mirse, mirse tw na pwlqenjw, me njw njeri me areti, me shum, me shumw glikomiljw, qw ata dru ke pwr bastun, bastun, bastun pwr tw kubisej, ndw mal ishnw di zoq, hriso, hrisomw fulturakw, vishuni, vllezwr, vishuni, bukur, bukur ndw kish tw veni, nga kisha tw mos daheni, e ndw, e ndw shtwpi tw veni, tw ha, tw hani edhe tw pini, andish tw ve ndonjw ftoho, flisni, fliisni ata trapinjw, andishtw ndonj' i shqepwrw, e nuk, e nwk mbores tw vinjw, qwllja fain atij atjw, pa mir, pa mirw bwjmw twrw, e thomi tuti me hare, me grik. me grik edhe me dirw, mot nga mot, mot nga mot tw jemi mirw.

mw pwlqen shumw qw luajmw ndw pllati nw Ajio Kostandino.

ishtw πιο παλιά na pwlqen shum qw rrim. Bie shum borw, shum, edhe nuk mboreswm tw dalmw nga shtwpia.

shumw, qw bwjmw kaCuletw edhe hajm protohronjatika.

Mw pwlqen mesimeri qw rrim edhe ham edhe pim edhe kwndojmw

Mw pwlqen buk edhe lli tw ha, να τρώω

Mw pwlqen Thesalloniqi pse vete shkoj mirw atje

Mw pwlqenw qw shkojm qw vlepo djeltw qw rriten.